Jaku nani refijerador ja nandi'i ja kiivaá ku comidando ku ditando ku ta comida ja dava'ando maá nuun comidando ku taj ndiutia'a myiinki a ndiuchi a diaa ja te vookuu ñaanixi ka'anixi xi'iaxi na xecuidadoxi na ko viixi ku comidando xi vaa kunda'avixi va kui'iaxi xi jiaa ku ja kajndo inga ndiuu a uu ndiuu kadaadi jiaa ku ja xeede ja nani refrigerador xi daanxi'ikoxi ku comidando ñaa tiuutna'a axi'iaa ku comidando.